Tɔh sisei mɛn cɛrɛ ki ba dzeki mine mi tash uwɛ dzowe unum mum tarh wɛ ka rharha domin mum asi kpang awhonga mum sedia ifɛrɛ yiyɛ mum ki dzɛ korhe ri gwhɛdzɛm mi si de korhem ngge vanga ki tong ngga men sei dzɛu mɛn sei dzɛu arherhe ku nu dzɛu ubin kuma ba ikomɛn mɛn itsuka awi mɛn don mɛn shimɛn itsuka awi mɛn don mɛn shimɛn nu ubinkpi mɛn ki ibvui so inirubi cɛrɛ ngge mi korhu ubin si de imɛmum ivanga ki tong ngge mɛn ki rhi mɛn usoi mɛn ki tsimɛn imɛka soka tɔrɔk na avaa ai mɛn ki nya mɛn nyamɛn abika dudɔrh ni gbashea cɛrɛ mi sei si igu ibɛn igu bɛn mum ngge mum ki gu itsuwa a gohɛmum nu furhi ido sumum, Mbɔ kuma agumborhami ka rharha mum ishem nu wani iter adzir sai igariyorh mum mba isei nggo abimɛn mum mba ikpom mi digau igoi igai domin mum ki kpoomum wuku sei ngganga na si kpoa ni nyakam ha tɔh mum sei sei mum sei sei igu ibɛn si sei sɔn inya yerh inya yerh shiggah ru mum ki farhe inya yerh ongmum agohɛ mum a kpomum ge akpom adzee imu kpom ti kpom adze inu zi dzir ka tsuke fena kɛra benga ba zi dzir ngɛ tɔ mi zarhi gha igu iben mum cɛrɛ sei mum tarh uwɛdzo we unum ka dza ikerh iyorh mum na zarha igum ibena cɛrɛ nu igha nu ishutum agwhekaci bika whrhi iya gha shur mbɔ kishoo mɛm shimɛm na arherhe mum tarh uwe,